gahi ngam toko ngam mahode sopake toko ngone tema ma awal moju ngone oro toko nau bolo, fya bolo. toko ngungare bolo, toko jaru bolo ena ma podo tora ge toko ge toko ona tidore waje- waje mou cici paharai ena mangale waje toko ge lamo kambo rai toko fya ge toko jaru. toko nau ge gate toko ngare ena awal ge ngone oro toko ngone fou ena kambo rasi fou maskena ena yo trifu laha ua mlaha toa ena ngam kambo ngam mega bato tela bolo bira kohu bolo bira yuka bolo ngam mega bato toa ena oyo kalo mote tidore na bato ge ngam ge segure toma piga toa ena oyo. toa ena ake sidio ngone demaha ena kambo ngone toma ena hariyoma kambo rasi kare ngone tola tola ena ma waktu ge lobino dadi ua ena ma. enama awal ge ona waje- waje <hesitation> wange serah kie, wange serah kie ge ge wange paka ine kambo rai ngone tola toko enge torari isa torari isa toma wange ma soru ona waje je tola madorari isa toma kiblat ngone tola toko rai <hesitation> <noise> ee jou ngare lupa ngato bolito kamo kage toma waktu jau cici. cici dola dola cici tola toko se yang ngone oro toko ge raca ma yohu kambo roca yohu kokoroho si rasa si ma yohu koroho rai kari ngone sodagi iya ngone gure ngone jau rimoi jau toma yohu bolito se ngare tola ge ngare toro trari isa toko yali magai isa toma wange ma soru bolo ona waje waje toma kiblat sodio tola rai ngone hariyoma kambo sodango ena iya tia ena paledu kambo rasi manyawa tagi sado rai kari ngone fo. sodagi ngone tio ngone na karja nage tio toma mega toko ge ngone oro ino ena maronga lolo, lolo nage ge hoi ena ma gale gale tama doya se hoi ena ma maftinao se mafongofo se ena ma gale gale se ena ma- tela madai se rai si kari ngone ngan ena kambo ngan rai tio ena sau asapara uku sahu rohu ma gogo bole ge ngone rofu ena rofu rofu sado koroho rai ngone rahu moju tabe cafi ne loho gau gou ngone rahu ena solorahu tari ena koroho koroho ma gogo. magogo kini. magogo alus alus gate be nilon nage ena rea kare ngone lanjut teto ngone teto rasi kari iya roca, roca koroho si kari ia ngone gahi <hesitation> toko sinanga bolo, toko cuka bolo, toko sama magi bolo, ngone fo yege ena mote ngone mote ngone na- na- na nyinga ma- mau. ngone nyinga na nyinga ma dahe nyinga mahade waje sinanga ge ngone tio iya sinanga gure rica. gure gasi se joji kari sinanga kari oyo sama ngam mega bato dadi moi moi